Имрӯзҳо одамон барои сафар кардан ду интихоб доранд: мошини шахсӣ ё нақлиёти ҷамъиятӣ. Ман шахсан мошини шахсӣ надорам, бинобар ин аз нақлиёти ҷамъиятӣ истифода мебарам ва ман онро ҳамчун як роҳи амалии, сарфакорона ва экологӣ мебинам. Аввалан, нақлиёти ҷамъиятӣ ба ман имконият медиҳад, ки бе ташш...бе ташвиш, роҳ, трафик ва ҷойи таваққуф ба макони лозима расам.